Aotra, ray, rô, telo, efatsy, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, raiky- raiky amby folo, rô amby folo, telo amby folo, efatsy amby folo, dimy amby folo, enina amby folo, fito amby folo, valo amby folo, sivy amby folo, rôpolo, raiky amby rôpolo, rô amby rôpolo, telo amby rôpolo, efatsy amby rôpolo, dimy amby rôpolo, enina amby rôpolo, fito amby rôpolo, valo amby rôpolo, sivy amby rôpolo, telopolo, raiky amby telopolo, roa amby telopolo, telo amby telopolo, efatsy amby telopolo, dimy amby telopolo, enina amby telopolo, fito amby telopolo, valo amby telopolo, sivy amby telopolo, efapolo.